आयरलैंड रो संस्कृति अपन केल्टिक विरासत, लोक संगीत अने परंपरावां का खातिर प्रदीध छे। अंग्रेजी अने आयरिश गेलिक भाषा आधिकारिक होवे, अने रोमन कैथोलिक धर्म हावी छे। आयरिश लोग अपन कहानी कहने री कला, गर्मजोशी अने सामुदायिक भावना खातर प्रसिद्ध छे।